það hefur líklega ekki farið

neinum að maður að nafni Sindri Þór Stefánsson slapp úr fangelsi í dag og komst til Svíþjóðar hann hafði verið dæmdur í tólf mánaða fangelsi fyrir þar af níu mánuði skilorðsbundna

hafði ekki hafið afplánun þegar hann var handtekinn í febrúar vegna gruns um þátt í einu stærsta þjófnaðarmáli

Íslandssögunnar

verðmætið er talið nema um tvö hundruð milljónum króna

fyrst og fremst notaður til að grafa eftir rafmyntum

málið er talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi hingað er kominn Páll

að leggja lokahönd á ákæru á hendur honum sem sagt hann er með dóm sem hann

að afplána og á yfir höfði sér ákæru fyrir þetta mikla þjófnaðarmál hvers vegna er þessi maður í í opnu

svara þér almennt um það hverjir eru vistaðir í opnum fangelsum í opnum fangelsum vistum við einstaklinga sem við treystum til að afplána við slíkar aðstæður það er að segja einstaklingar sem við teljum ekki hættulega umhverfinu í kringum sig og treystum til að til að vera ekki lokaðir á bak við lás og slá það getur átt við gæsluvarðhaldsfanga og það getur líka átt við afplánunarfanga en nú er þessi maður ég meina þetta eru háar upphæðir þetta eða þessi tölvuþjófnaður segi ég tvö hundruð milljónir króna þýfið er

sá eini sem er í fangelsi vegna þess málið er langt komið í rannsókn en ég meina liggur ekki ég meina var ekki var ekki hætta á því að hann myndi flýja það var ekkert sem benti til þess að það væri

af þessum manni í þessu samhengi er líka mikilvægt að yfir það hvernig samsetning

í fangelsum á Íslandi er í dag við höfum um

langt skeið þurft að forgangsraða inn í fangelsin

við erum með langan biðlista sem hefur verið að lengjast síðustu tíu árin hafa önnur fullnustuúrræði komið inn eins og samfélagsþjónusta en fyrir vikið er bara harðasti kjarni manna að afplána fangelsisrefsingar inni í fangelsunum samsetning fangahópsins í fangelsunum í dag eru einstaklingar sem eru dæmdir fyrir manndráp meiriháttar kynferðisbrot gagnvart fullorðnum og börnum meiriháttar fíkniefnabrot síbrot og svo framvegis og svo hinn hluti einstaklinganna sem eru

menn sem eru grunaðir um brot það er að sem sæta gæsluvarðhaldi á meðan meðan mál klárast fyrir fyrir dómi en það er jafnframt mikilvægt vegna þess að það virðist ekki alveg ná fram í umræðunni að greina frá því að gæsluvarðhald og gæsluvarðhald er

ekki það sama þú ert annar vegar með gæsluvarðhald þar sem menn úrskurðaðir á grundvelli rannsóknarhagsmuna og í þeim tilvikum eru menn vistaðir í einangrun í fangelsinu á Hólmsheiði og það er án undantekninga svo er það þessi svokallaða

sem oft tekur við í kjölfar og þá gilda sambærilegar reglur eða mjög svipaðar reglur um þá fanga

eins og aðra og þeir eru vistaðir í öllum fangelsum landsins þeir eru einfaldlega það margir að við gætum aldrei haft þá alla á Hólmsheiði þótt við vildum já en af hverju var hann ekki bara á Hólmsheiði áfram af hverju er hann settur í ég meina það er nánast eins og það sé verið að sleppa honum það er alls ekki rétt það er það er hundrað prósent frelsisskerðing fólgin í því að vera vistaður í opnu fangelsi við þurfum að taka mið af ýmsu við þurfum að taka mið af hegðun í við þurfum að taka mið af

mið af heilsufarsástandi einstaklinga menn koma misjafnlega vel út úr út úr lengri

og það eru sálfræðingar á mínum vegum sem sinna þeim föngum það skiptir máli

það eru ýmis mál sem skipta máli en

þessu tilviki ég meina að vera mánuð í einangrun er mjög íþyngjandi það er mjög íþyngjandi og eins og ég segi ég vil bara tjá mig almennt um það að menn koma misvel undan því sumir eru illa staddir aðrir ekki það er hins vegar svoleiðis þetta er eðlileg framþróun á fullnustukerfinu að fjölga opnum plássum þau hafa þrefaldast núna á tíu árum aðeins um þetta þú sagðir í hádegisfréttum að það væri ekki óalgengt að gæsluvarðhaldsfangar væru vistaðir á Sogni rétt hversu margir

ári á þessu ári ég er bara ekki með tölurnar ætli það séu ekki ekki í opnum fangelsum núna einhvers á bilinu þrjú til fimmta þannig að það er allur gangur á því en hvernig tókst honum að skipuleggja flóttann ég hreinlega þekki það ekki það sem ég get sagt þér er að fyrirkomulagið í opnum fangelsum er þannig að það er borið meira traust

til manna það eru ekki rimlar eða múr utan um fangelsið gæslan er minni það

var hann með tölvu eða síma til tölvu og síma já þannig að hann gat hringt í bara hvern sem er hann gat eins og allir aðrir fangar sem ekki sæta einangrun vegna vegna rannsóknarhagsmuna hringt í þann sem honum sýnist svoleiðis er það og það á að vera svoleiðis ég meina já ég velti fyrir mér bara og það er ekkert

eftirlit með þeim samskiptum það er eftirlit

og en þegar að menn eru ekki lengur á grundvelli rannsóknarhagsmuna í fangelsi þá gilda sömu reglur um þá og aðra en óttast menn ekkert að það verði engum refsað fyrir þetta þetta þjófnaðarbrot að engum verði refsað já ég efast um það það þarf væntanlega ekki að ég held að allir allir átti sig á því að þetta kemur sér bara illa fyrir viðkomandi fanga

hann verður auðvitað hundeltur hundeltur um allan heim og mun finnast á endanum ræðum aðeins um flóttann sjálfan það liður sjö tímar frá því að hann fór út um gluggann á Sogni fangaverðir sáu hann ekki þarna um nóttina þeir voru að gera það sem þeir gera venjulega að fylgjast með

fyrirkomulagið er þannig að mínir menn fylgja föngum inn í herbergi svo er húsinu lokað og svo er svo er opnað að morgni og athugað með ástand viðkomandi við höfum það verður að taka mið af því við höfum aldrei haft svona

að því er virðist skipulagðan flótta úr fangelsi úr opnu fangelsi á Íslandi þetta er nýtt fyrir okkur ja menn hafa nú strokið af Sogni áður rétt menn hafa strokið af Sogni og Kvíabryggju vegna þess að þeir hafa verið í basli með Bakkus menn hafa gefið dauðann og djöfulinn í allt saman og farið út fyrir út fyrir fangelsi dottið í það hirtir upp daginn eftir þetta er í fyrsta sinn sem við sjáum svona að því er virðist skipulagðan þjófnað gerðum við mistök það má vel vera við þurfum að fara yfir það ég er að fara yfir það ásamt mínu fólki en bara sáuð þið sáuð þið manninn á myndavélum fara út um gluggann það er hægt að greina það með góðum vilja ég er búinn að fara fangaverðirnir sem voru þarna á vakt já eiga þeir ekkert að fylgjast með því þeir eiga að fylgjast með því en þetta er mjög ógreinilegt eins

er ekki öryggisfangelsi eins og Litla Hraun og Hólmsheiðin en þarna eruð þið með mann sem er grunaður um þessa glæpi viðbragðið ykkar við þessum flótta er það hægt að hann er kominn upp í flugvél áður en þið látið lögreglu vita um að hann sé horfinn er það hægt já það er augljóslega hægt og staðan er einfaldlega þannig að að degi til þá sækja þessir fangar vinnu á stóru landsvæði þarna í kring eru í námi þetta er á að vera þannig menn hafa alltaf nánast alltaf skilað sér vegna þess að hagsmunir eru miklir þetta hefur áhrif á afplánunina allir sem brjóta þessar reglur þeir fara í lokað fangelsi þeir fara að sjálfsögðu ekki aftur í opið þetta getur

á reynslulausn dagsleyfi og svo framvegis allan framgang í refsivistinni fyrir utan það að samantekin ráð um um strok er refsivert refsiverður verknaður hvaða hvaða lærdóm dragið þið af því að hafa metið þennan mann færan til þess að vera í opnu fangelsi hvaða hvaða lærdóm

gat það gerst að þið þið mátuð greinilega hans andlega ástand vilja hans til að fara og hagsmunina í kringum þetta mál með kolröngum hætti ég meina hann hann fer og hann er ekkert bara

og þetta virðist vera þaulskipulagt það er alveg hárrétt þannig að ykkar matskerfi á gæsluvarðhaldsföngum sem sem þið setjið inn í opnu fangelsin það er eitthvað brogað maður getur ekki hundrað prósent lesið huga allra sem eru í fangelsum ríkisins við getum við getum vissulega metið ýmislegt en það er ekki alltaf hægt að reikna út gjörðir manna en viljið

frekar vera þeim megin að halda þeim frekar inni heldur en út úr fangelsunum jú vissulega viljum við það en ég vil ekki leggja í hættu það góða starf þar sem við erum búin að vera markvisst draga úr neikvæðum afleiðingum lengri innilokunar í fangelsi með því meðal annars að opna fleiri opin fangelsi almennt gengur það vel

það dregur úr líkum á því að menn brjóti af sér aftur og það er það sem samfélagið vill það sem við viljum núna er Ísland eyja jú og fangar sem að sleppa úr íslenskum fangelsum ég meina þeir vilja líklega komast af eyjunni hvaða ráðstafanir gerið þið til þess að koma í veg fyrir það að fangar fari í flugvélar það sem við gerum í því við látum lögreglu vita við látum látum landamæragæslu við látum alla

alla vita já þegar þið vitið að þeir eru

þannig að hérna ykkar ykkar svona

ef hættulegur fangi strýkur ef það er strokið úr lokuðu fangelsi þá er strax látið vita það er ekki eitthvað sem uppgötvast löngu síðar en þeir sem þið hafið innan rimlanna eða á bak við lás og slá er ekki ég meina þurfið þið að láta vita eru þeir ekki skráðir einhvers staðar í kerfinu þannig að þegar þeir fara og eru búnir að

eru skráðir í lögreglukerfið að þeir séu í afplánun og

já þannig að þegar þeir fara á flugvöllinn þá koma kemur einhver melding ja ekki ef þeir eru með vegabréf annarra en já það ætti að gera það er eitthvað annað kerfi til viðbótar við það af því að þessi maður komst yfir einhver önnur skilríki já ég hreinlega bara þekki það ekki það er það er ekkert sem við getum í rauninni gert í fangelsunum að ég tel nei upplýsingastreymið okkar á milli Ólafs Helga og þeirra hjá lögreglunni á Suðurnesjum hefur verið verið gott og þetta hefur gengið smurt fyrir sig eftir að

vonda mál kom upp og þetta er vont mál já og ég vona að það hafi ekki þær alvarlegu afleiðingar að það fækki föngum í opnum fangelsum vegna þess að það væri það væri skref aftur á bak vitið þið eitthvað um hann ég meina hann flýgur til Svíþjóðar með forsætisráðherra í flugvél er eitthvað vitað hvað hann gerði síðan þetta er á forræði lögreglu ég er ekki ekki vel inni í um leið og menn eru komnir út úr fangelsinu tekur lögregla við við rannsókn ég vonast bara til þess hans vegna og annarra að hann finnist sem fyrst og hérna að frá þessu máli verði gengið já en þessi maður er eini maðurinn sem var í gæsluvarðhaldi vegna

og þýfið er

ég meina hvað þýðingu hefur þetta fyrir rannsókn málsins ég þekki það ekki við förum ekki förum ekki með rannsókn málsins en það er ljóst að hann var ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna því þeim hluta gæsluvarðhaldsins var lokið heldur var það eingöngu á í þessa svokölluðu

þannig að það er ég ég átta mig ekki á því hvað við hverja hann getur talað núna sem hann ekki gat talað við úr fangelsinu eða þennan tíma sem hann er var var ekki í einangrun að grípa til einhverra ráðstafana ég heyri það á þér að þú vilt ekki hrófla við þessu opna úrræði og ég meina það er það er eðlilegt framþróun í fangelsismálunum segirðu en hvað hvað ætlið þið

ég undirstrika það að ég er ekki ánægður með það að menn strjúki úr fangelsum það er mjög sjaldgæft hérna á Íslandi miðað við önnur lönd ég er mjög óánægður með það ef við getum lært eitthvað af þessu þá munum við gera það við erum að fara yfir þetta núna það kann að vera að við

þurfum að hérna að bæta við gæsluna þá þurfum við að fjölga mönnum kannski gerum við það en eins og ég segi við erum að vinna þetta eins vel og við getum því sé til haga haldið já fjölga mönnum á Sogni fjölga fangavörðum myndavélum

ég er ekkert sérlega hrifinn af því vegna þess að þetta konsept þetta skiptir máli að þetta sé ekki eins og lokað öryggisfangelsi eins og á Litla Hrauni og Hólmsheiði fangelsið á Akureyri já takk fyrir komuna hingað Páll takk sömuleiðis og þá er ekki fleira í í kvöld veriði sæl